Ekzistojnë disa ngjyra sysh, përfshirë kafe, blu, të gjelbra, gri dhe ambra. Çdo ngjyrë sysh mund të ketë gjithashtu nuanca të ndryshme, si blu i lehtë ose i gjelbër i errët. Mund të thuhet se ka të paktën pesë ngjyra kryesore sysh.